Won ak cabbage faa sukuma wiki faa mrenga faa managu faa won akana tan yani woatin zaidi yani tesift bulto lam ama sadi malkar woishin malkar dabartett bulto sadir dabart sagale sun dandeni hin nyaatanuu mana won ishin itaat sagale ishia lilla hamtua dib yette yani sagale shoji dootu woishin mda dertu teett dum akasii sunif akas yenna.